ہندوستان چُھ فنفشچ کل تقریبا زٕ ساس زٕ ہتھ ژتجی شےٚ, انواع سۭتۍ مالا مال ، یمن منٛزستھ ہتھ شیٹھ پانٛژھ, چِھ مٔدرِ آبٕچ گاڈٕ یم اندرون ملک آبی ذخائر یتھ کٔنۍ زَن ٲبی زمین، تالاب،...